Annas ka tawwa ligo andom alhaq walla mine kula ando algudura bigdar biʼish fi ayyi dawla dawwara da, asshuqul bilga nadeef tara, mine kula bimshi kan bikaan dawwara da bigdar bikhadam foga, bigdar bisawwi fiya kulli shai dawwara, amma kan ille haddadonnadum illa tigod fi bikan kaza bas da kan be shuqula.